أنا أفضل قضاء ليلة في خيمة على قمة جبل. <noise> السبب إن الجو في الجبل يكون هادي، وبعيد عن الزحمة. والهدوء اللي في الليل على الجبل، مع السماء الصافية، <noise> والمنظر الطبيعي، <noise> يعطيك احساس بالسلام الداخلي كمان. إذا كنت تحب المغامرة، <noise> الجبل يعطيك شعور بالإثارة والتحدي. <noise> أما القلعة العتيقة، مثيرة ومرتبطة بالتاريخ. لكن التخييم في جبل <noise> يعطيني التجربة أقوى مع الطبيعة، وأكثر متعة.